Brazil won ghudaa kabdhiye won ishia adhaaa ishia thaa musikiathe jira aminen brazil kabila birrithi wol kasjira kabila dhib sadhii shantamaa wol kasijirtthi afan ishin dhubethinen afan pochogies tii mziki lila dhothii bussa nuvaa yedheni hiyo samba iyoo forooo dhub inama ishia inamaa lila inamaa fedhu inamaa lila heshima kabbbu amenin dhubinen sagale ishianen sagale birir nyadhe iyoo kaaa dhughatia thaa pirinya yedheni concissians prak dilos yedheni pouder